धाकयांसून आता पर्वत विमान उटा झाल्यार वयर पोवण तितून बॉस्पाक असता। आणि चित्त इतली वो जी असून सुद्धा ती कशी वय उटा ती मका तोर अजूबतु दिसता। मका विमानाचेर जाणेला लागी बॉवांक जायें कारण मञ्जे थय बस्ल्यां सगला जगाचो। निसर्ग पोवपाक मेव्तलें जितून खूप आनंद आणि अती उत्साह मेलता। विमानान भरपूर लोक बसंक जाता आणि ती खूप वयर आकाशान उडता। धागा मध्यां वोइता असे दिसता की जानू हाच आकाशान वयर उडता मून। विमानान अहमका जायें तेह खावपाक मेलता आणि पीवपाक ही बिन गावता। आणि कितेह हुयि परेशानी असले की अहमका मदतिक विमानान लोक असता।